انا صحابي يعطيهم الصحة على كل حال كيفاه- ادا وصفوني للاخرين يوصفوني انني ك- <hesitation> شخص بريئ وشخص يحب الخير لكل الناس وشخص عفوي ويحب الرياضة يعني يساعدك حتى فف- في امور الي الي- التي اشخاص اخرى لاتساعدك فيها